Ny fizaràna amin'ny kiraro an, <hesitation> ilay tapony iny aloha an, tapony malefaka na lamba na hoditra. Indraindray koa mety ho plastika. Dia ny l- ny latsiny ambany an, ilay manitsaka tany iny izany ary ny latsin-kiraro ao anatiny. Izay izany ny singa mamorona ny kiraro. Indraindray ihany koa izy mety manana tadin-kiraro.